أخر بلاصة سافرت ليها هي مدينة شفشاون، وهي مدينة كاينة في الشمال تلمغرب، هي مدينة جبلية ومعروفة بالجوهرة الزرقاء، كلشي فيها تقريبا أزرق، مدينة كاملة مصبوغة بلزرق. المدينة صغيرة وكتخليك تحس بالهدوءو الطمأنينة ، ناس ديالها ضريفين، وكرحبو بالبراني